जब रात पर्ता आँधियर हुइता तउ हम्रे बलफ बरती । बलफ कैसे काम कर्ता कहलेसे बलफ एक किसिमके बिधुत ओहके जब ओमने प्रबाह हुइता तब प्रकाशके रुपमे बर्ता आउ उजियर कर्ता । बलफ दुई मेरके रहता । एक ठो चाहिं फिलामेन्ट सिस्टम कहतियाँ ओमने एक मेरके तार रहता । जब हम्रे ओहमे बिधुत प्रवाह करती तउ उ तार गरम होके बरजिता आउ उजियर हुइता । अइस्तहिं दोसर मेर चाहिं एल ई डि मेरके बलफ रहता जउन बिजुली प्रवाह हुइता तउ उ भित्तरके इलेक्ट्रोन एक विशेष किसिमके सेमी कन्डेक्टरमे प्रवाह हुइता आउर अटोफोन उत्सर्जन होके बलफ बरजिता । अइसे करके हम्रे आँधियरमे बलफ बारके उजियर कर्ती ।